<hesitation> Zaho isanandro isanandro mande bus, de ra ohatra atambatra ansela raika volana zany, zany de akeo amin'ny telo polo akeo zaho mande bus isam-bolana, de i laniko anatin'izay akekeo amin'ny enina alina akeo.